لا اظن إني لو تحكمت في الموية هذا راح يكون أفضل بكثير إني أتحكم في النار. سبب لو يمديني أتحكم في الموية راح يمديني أخلي المناطق الجافة مرة يمديني إن أنا أوفر فيها موية. يمديني مثلاً إني أحسن الزراعة لو ما في مويه عذبة ممكن اوفر الموية فتساعد الموية في - شي أشياء مره كثير